Nta lu periodu estivu lu vintilaturi era nicissariu pi rifriscari l'aria càura afusa di la stati siciliana. Dicemu chi lu vintilaturi fu lu pricursuri di l'aria cundiziunata e tutti li famigghi ci l'avianu 'n casa, ora nveci tutti prifiriscinu lu condiziunaturi chi però si nun è regulatu ad arti po dari na speci di rinculu pirchì putissiru veniri li dulura e puru la frevi.